عشان تربط الحذاء، أول شي بتاخد الرباطين وتمرق كل واحد في ثقبه بعدين تسوي عقدة صغيرة تحت، وبعدين بتبدأ تدور الرباط حول بعضه وتمرق فوق وتحت الثقوب بالتناوب، آخر شي تسوي عقدة قوية عشان ما ينفك، وبطريقة أبسط أدخل كل رباط في الثقب إللي مقابله، أسفل الحذاء تسوي عقدة صغيرة، تدور رباطين فوق وتحت الثقوب، فوق تسوي عقدة قوية.